Ja, ja, ja, santiuntu refrigerador yuachi chou´untuyo nanani nteyuyo, staiyo nounti te ahuyou jii yua namou tuo tivi taka cosayo yuate, yuate, yuate kototeyo.